ང་ག་གི་ཆེ་སྐྱབས་ཀྱ་པི་ག་ཁོལ་ཁ་ཐམ་ཁོན་མདོ་ཡ་མནྡའུ་ཀེ་པོ་ཧེ་ཐ་ང་ག་གོ་ཀེ་པོ་ཅི་མེས་སྡེ་ཆོས་གི་དུམ་དུམ་ཨོ་ལེ་མཁེ་ཤི། ང་ག་གི་ཆེ་སྐྱེས་ཀྱ་པ་ཀློ་ཁོལ་དེ་དེང་ག་གེམ་བོ་བཅམ་སྐྱེད་ཐམ་ཆེས་ཐ་ཏི་ཁོ་ལ་ཁེན་གུ་པོ་ཧེ། ཁན་བསྐྱེད་ང་ག་གི་མེ་གེམ་བོ་བཅམ་ཏ་གུ་སན་ན་ང་ག་གི་ཁོ་ལ་ཆུང་ཆུང་ཡ་ང་ཐུང་གེམ་བོ་ཆོས་དེ་ཁ་ཁེན་མེ་ཅུ་དེ་ལེ་མངོག་ཏྲག་གསེར་ཐེ་ཁེན་མེ་ཅོ། ཨོ་དི་ཕྱེ་ཏི་ང་ག་གི་ཆེ་སྐྱེས་ཀྱ་དགློ་ཁོ་ལ་མེ་ཐ་ཏྲི་ཁེང་གུ་པོ་དྲི་ལེ་ཕྱོ་ཁེང་ཆི་ཏ་པོ་ཨིན།